Iaho moa ka da sy mahay milomagno ty aho da sy de tena eka gne raha omanigny zany e da minday maillot de bain, ankazo findesigny milomagno io, maivamaivagny da afaky minday avao koa bouet, la tsy managny bouet da tavohangy avao koa afaky mahasolo an'azy, zay zay raha roy zay e sy mainsy indesigny sinitry zay.